إذا احد ما حضر العرس مالي لأنه احد ما حضر العرس مالي بعرف يعني و وبتحسف عليه ما يه ما شاركنا اللحظات السعيدة ويا بعض اما إذا جنازتي بعد ما اعرف انا بعرف او لا بكون موجودة او لا روحي وين هاي اشياء غيبية يعني ما احب اتكلم فيها الحين